بعد عشر سنوات أتمنى إني أكون أكون فخورة بنفسي وأكون قد حققت أهدافي أحب أنه أكون في مجال أشتغل فيه وأحقق فيه إنجازات سواء على الصعيد الشخصي أو المهني، وأتمنى أكون قد طورت نفسي في مجالات جديدة واتعلمت مهارات جديدة أو حتى السفر لاكتشاف مهارات مختلفة.